Taim i te stat kor matur ngan mo minarok, i ta ngas tlakiran va bu tumbu git bu se di sar aidi mo. Simi taimn i te morak tsokor te, konon va mi vanasik ngan ta mo i peka poro kova ai an i uta taria va unumia ngan an mi sikman oti ngan i ta paro ka bot na peuku na ra peuku simi busik leng i kavieng na ra mo. i te mu malan ngan mi ita tera na a i kala va i ta paro evoi lakiran mi sa misa i aron se git saun, ngan ita marok buer, ita ngas lakiran ka bu tumbu git an simbu se di sa ai di ngas ko mo ngasingas te ma di ngas ngas te sunan di bilipim ngan sivunan mi ka leong ngas tkakiran va ita ko minarok ta kalai. A ita ngas un vakalia ia bu marasini mo sa close ta aita ngas un vakalia dia a i before ita kalai o ma sar dose simbu ai kuvu i marnar simbu tumbu git an di ta tanie so git va di ta unami no ngan. ita ngas un vakalaia.